njiminfaaji ngi faaj, njiminfaaji ngi faajingooda, njiminfaaji ngi gtahtaala, njiminfaaj ngi gjintahla, njiminfaaj ngi nesba, ngi njiminfaajingooda, njiminfaajingooda ngi ffoda, njiminfaajingooda ngi gsibi, njiminfaajingooda ngi ghabi, njiminfaajingooda ngi gtahla, njiminfaajingooda ngi gjiif, njiminfaajingooda ngi faaj, njiminfaajingooda ngi faajingooda, njiminfaajingooda ngi gtahtaal, njiminfaajingooda ngi gjintahla, njimintahtaala, njimintahtaala ngi ffoda, njimintahtaala ngi gsibi, njimintahtaala ngi ghabi, njimintahtaala ngi gtahla, njimintahtaala ngi gjiif, njimintahtaala ngi faaj, njimintahtaala ngi faajingooda, njimintahtaala ngi gtahtaala, njimintahtaala ngi gjintahla, njiminjintahla, njiminjintahla ngi ffoda, njiminjintahla ngi gsibi, njiminjintahla ngi ghabi, njiminjintahla ngi gtahla, njiminjintahla ngi gjiif, njiminjintahla ngi faaj, njiminjintahla ngi faajingooda, njiminjintahla ngi gtahtaala, njiminjintahla ngi gjinthala, geme.